Ah tsy de misy akonjo da miavaky loatsy na manao akory loatsy zany tiako sikina. Fa matetiky aloha zaho, akanjo tiako sikina da fa tsotsotra egny avao. Magnisy t-shirt io na polo, ah zay sikina, ah pataloha nofa mandeha miasa. Ah no miboaky ah magnisy short, indrindra moa faradofay misy riaky io da matetiky magnisy short avao tegna satria tsy hay avao raha, losotry andriaky agny tegna da mba fa vonona amy gny short. Fa zaho tsy de mana a- akanjo, style-n'akanjo manoka ho sikina.